لتنظيف ثلاجة، ابدأي بفصلها عن الكهرباء، خذي كل الأشياء منها وارمي الفاسد، بعدين امسحي الرفوف والأدراج بخل وميه وشيلي البجع بالاسفنجة، تأكدي من جفافها جبل ما ترجعي الأشياء، بعدين نظفي الباب والأختاء بمنديل رطب.